Raha en Afrika izy mety raha maivamaivana avao ley raha hoentiko, mitondra sorta, sorta maromaro vitsivitsy, mitondra t-shirt, debardeur ohatra, amin'ny tany zao Afrika zao moa ley mety mafana, mitondra satroka r'aho, mitondra <hesitation> zay ngamba.